Janubiy afrikaga bir haftaga boradigan bo'lsam. Birinchi navbatda bu judayam katta davlat va men u yerga oladigan narsalar bu kiyimlar va o'zimni vavfsizligimni saqlash uchun oladigan bazi bir dorilar Chunki u yerda juda ham zaharli hayvonlar ko'p.